. <hesitation> nini fanga tata nusu me ifun'a ifuna ira bisa dawei talababak'a, tarus dasingelar tapu-lapus ira tarus ifun kokour'a dawei mana nai i'walu <hesitation> ni masakan ira kalo tala babak'a ira dcampur tura manara <hesitation> niur tarus tura bai matamatak'a dadi bai matamatak ira boit nadekar tuku tei bai bar dacampur tura niu tapi dawei ni bumbu-bumbu maresan latela wa supai mtelas, terus me singelar'a ira dei bumbu walu sira, maresa, <hesitation> campur tura tarigura campu tu tarigu baru <hesitation> dawe dsingelar totik nabo di panci'a. Daringelar tarus <hesitation> ifun kokoura, ifunkokoura ira <hesitation> dabaras;i debarsi tarus <hesitation> dakour tura manara fuduru jada dua fudurura baru <hesitation> ifun sa'te dafiak wa fudurura baru da kouri nai tarus daman mana wlau ira <hesitation> dataru wa afira cuma ni kubung i'moloka jadi kaira bo, kaira tutu afisi <hesitation> nawola isik abis a tinggal daru ifun kokour sa'te bo tutu namasak tarus gepara <noise> kalo gepara ira bahan manara waalu niur tura <hesitation> baira walu bai matamatak'a <hesitation> dataru bo pancira kaliana kaling'a tarus afi natagi tutu dawali dawali tutu mask abis ira. <hesitation> Dawei manara <hesitation> capur tura manara <hesitation> nasu mera-merara'ra tarus manggaira. Manggaira ni bahan'a wekan ibahan-bahan suat metamatak ira manggaira dadi datamba tura manara nasura o'ca tarus <hesitation> yang penting dai nibahana sidancur wa deihalus absi'o baru dei nitompat nai dawei nibentuk-bentuk bontali'a bias ira dasajikan bentuk bontal-bontal'i wekan, tarus fulut'a kalo fulutai'ra sama bahan-bahan ira walo paki suat mata-mata ira <hesitation> tapi datarui wa manara tirak sa bobobak ira tirak bobobak jadi dagutuk tirak-tirak'i weka-wekan, baru dafiak tarus ni cara masak sisasam da'ai, afi kai iloka taru no tapi bolu afi kara bolu afi-afi'i mo, taru rapat furut sa te, taru rapat tura afira tarua me rou'wa sama rowara nibahan dasar'a juga manara <hesitation> bai mata-mata tei walo, jadi laka bisana ganti suat'a. Jadi suat, fuluti bisa naganti suat' a nai le daka tura ikan'te, guran'te, <hesitation> rusa'te, <hesitation> tarus anyi-anyira. <hesitation> anyir-anyira <hesitation> baransgi memang nimatelas karna oake nimusim nai <hesitation> dalam ngaraksi bisa fatasa fakaroti. Jadi fanga-fanga maritelas tatanusi walo, <hesitation> jadi ada campur mo dakafanaida campur tura siram mareisan <hesitation> dafirudi baru dakatura suat mo paling gaga'e suat anafanas te suat daguk suat bale-bale dakatura